<hesitation> karazagna fitaovagna zao ai, <hesitation> raha ohatra hoe fitaovagna andakoziny zao ohatra misy zao <hesitation> lasety, misy soupière a, hondroko, koèra, vilagny e, lapoaly, thermos, vera, de <hesitation> kô fitaovagna le fampiasaigny antragno ndraiky ohatra misy leha seza a, latabatra a, armoire a, de zay.